زه به د سپورټ لوبې کتلو ته تګ غوره کړم ځکه چې لوبې ما ته ژوندۍ انرژي، هیجان او د ټیم ملاتړ احساس راکوي. سپورټ د خلکو ترمنځ یووالی او خوښۍ زیاتوي، او د لوبغاړو هڅې لیدل ډېره خوښي راولي .دا یوه فعاله او ټولنیزه تجربه ده